एक अछू रेज्यूमे या अपडू संक्षिप्त दीणू कुने संपर्क जानकारी नाम पता फोन नंबर ईमेल दीण चैंद। शिक्षा। डिग्री वर्ष। अनुभव। कम्पनी नौ। जिम्मेदारियां। कौशल। भाषाएं। काम बारा मा। व्यतिगत जानकारी। अनुभव।। उपलब्धि। संक्षिप्त जानकारी। त्रुटियां। आदि।